Rung dung lek vedhingu tsu amahi. Rung powerful takani. <hesitation> It is a color of power, elegance and mystery. Amahi. Ava mysterious emem ta. <hesitation> Formal attire raatein mutu raatam ta. Tatak saate, taitaksido saate, evening gown saate mo. Amahi. A sophisticated ta. <hesitation> It symbolizes power and authority mo. Power and authority. Also strength mo. Amahi. Business saate, branding raatein mutu raatam ta. Ni tsun amahi kamipela ma. A more nantrem. Darkness saate. <hesitation> To grieve. A mysterious. Till hidden. Till unknown. <hesitation> Amahi. A timeless. Amahi. A timeless ta. Rung dung lek vedhingu tsu amahi. Rung powerful takani. Rung powerful. It is a color of power, elegance and mystery. Amahi. Symbol. Symbolism ta. Fashion. Design. Amahi. Ava mysterious emem ta.